السلام عليكم. اليوم جبتكم لي موقع سار الأثري. هو أكبر وأفضل موقع أثري في البحرين. ليش أني أحبه هذا أحلى موقع أثري بالنسبة لي؟ هاذي المدينة عمرها أربعة آلاف وخمس مئة سنة، وكانت تحت التراب تقريباً ثلاثة آلاف سنة. كانوا يعيشون فيها أجدادنا في الماضي، وللحين موجودة، للحين نقدر نشوف الشوارع والبنايات.